Pos de Corea lo más sonau es qu'ain dos Coreas, i essu hue por mó dela guerra qu'uvu dentri'l mil nuevecientus i cinqüenta i el cinqüenta-i-tres. Pos resulta que Corea'l Norti, sostribá de China i la Unión Soviética, envadió Corea'l Sul. La guerra causó velaí el partimientu i el desenroamiento tan destintu qu'án díu tuviendu las dos Coreas, una que sigui huendu comunista i alogu la otra, comu más capitalista.